אנדערע מינע ניסלעך. ס'דא וואלנאטס, עלמאנדס, פיקאנס, קעשוס, פינאטס, <hesitation> מעקעדעמיען נאטס, ס'דא טרינאטס, קאקאנאטס, טשעסטנאטס, <hesitation> און כ'מיין דאס איז עס. קעשוס מיין איך האב איך געזאגט, און שוין.